ñaaminda ɗum jongaaka e ɗum woodi Benefit Sosai, arande literacy content majum e cemmbiɗi e ɗuuɗi kadi ɗum kasottoo ñaminda natural food. Seed bakma jom kañum joni awata ñama ɗum kaara.